Kas sa veit ülembäle lille vai vai rahha vai kommikarbi? Vai kandsõt tüükaaslaisi kotsilõ midägi ette, midä ülembäl oll' vaia teedäq? Vai sa sait määntsegi kinkekaardi andaq vai? Kõnõlõq no, kuis sa tuud külh teit!